Kan khayyaroni fi amshi lai le siyaha fogal alme araʼisshuqulal foga hadi akher walla amshi lal le bikan fada kabeer fada ashifasshaul alfogan akher da, bakhtaral fada, finshan alfada di bagdar baraʼi kan shuqul bidurrini min baʼid kula ba bahawil badafi le nafsi, ammal bahar kan shuqul marak lai bidurruni aktar wa kan waget fil bahar kula darara bifut.